Ny vatam-pangatsiahana na hoe frigo ilazanay azy de karazana boîte izy; miendrika boîte izy zay ampiasaina amin'ny courant, zay afaka akanitsiana raha amin'ny alalan'ny rivotro magnitsy izay aboakany ary mampivaingana raha.